Wu shira sho sho, ti shikka shondong shikka, <noise> shondona ko kunko ele shik. Abo tan perko abo pariji pariji pariji pariji tana a diya ti pidi dokam. <noise> Shondong, funge, rebek, shibbamme, <noise> ma daanko rebek ko kunko la diba shikko penngo ninya kam ta anburu kan funge kamma garin gadi garin gadi shak- shakkka a diji ti ilim abo yawujini ti gale, ma ilina to pinshamo jodom jodom jodom ndi shayina da haru pichanmo shakka abo a shaji ili parpadam abo abo abo abo tan- tana munmo we shi shikka ti shakki loo ya sho sho <noise> karwari <noise> panra i rebok ma'a rebek shikka pidimo <noise> pidi a shikka parpadam kam mi pidi har sono-shoi daakom ni pennoko lwa sho sho dakam kari iya ye shomvoi dwem. Ma daanko ko hadaima, hadai ma shakkai wai kama takko shik hadai, hadai kan taana taana taana taana taana ar diyani ti pi dokm, ma illiko kpadi kpadi kpadi, minu ma waro ya para damban munjimu waala mikon shakka mama dukkun ti kyi dakamim.